स्विट्जरलैंड बाराशे एक्याणव साली आणि अठराशे पंधरा नंतर ती स्वतंत्र देश झाली आणि ती युनियन झाली तीन राज्यांची। तेनच्यानि तेनचे संविधान फॉर्म केलले अठराशे अठचाळीस। ते आपल्या झगड्यानी किवा न्यूट्रल राहतात असले। आणि ते आता विकासाच्या मार्गावर पावले।